ابھی میری دوستان کی بات کرے تو، مطلب میری بہت ساری سہیلیاں ہیں۔ جیسے ابھی پہلے بولے تو، میرے گھر کے سامنے میری ایک بہت اچھی فرینڈ ہے، مطلب میری دوست ہے۔ اور <hesitation> ابھی انہوں ہمارے گھر کے سامنے رہتے بولے تو ہمیں ہر چیز جیسے بات کو لیتے ہیں۔ ابھی میرا کوئی کام ہے، کوئی پروجیکٹ ہے تو ہم دونوں ساتھ میں کرتے ہیں۔ ہر چیز میں ہیلپ کرتی، اور انہوں زیادہ سے زیادہ بیس سال کی ہے، <hesitation> بیس سال کی ایج ہے اس کی۔ میرے اور بھی فرینڈز ہیں، جیسے میرے کالج میں بہت سے فرینڈز ہیں۔ آ <hesitation> میں ہائی سیکنڈری میں پڑھتا ہوں۔ اور وہاں پہ بہت سارے فرینڈز ہیں، اور وہاں پہ زیادہ سے زیادہ انہوں بیس، انیس، اٹھارہ ایسے کچھ فرینڈز ہیں۔ انہوں ہر چیز میں ہیلپ کرتے ہیں، میرے نوٹس میں ہیلپ کرتے ہیں۔ اور اگر میں کالج نہیں جاتا تو انہوں مجھے خود کے نوٹس بھی سینڈ کرتے۔ مطلب بھیجتے ہیں، تو میں <hesitation> اسٹڈی کرکو۔